عشان تركب الدراجة أول شي لازم تركب على المجعد، وتحط رجل رجلك عالأرض عشان تكون ثابت، بعدين حط رجلك ع الفيدال وإبدأ تدوس بجوة عشان توازن نفسك، حاول <hesitation> تبجى عينك عالأمان، وإستخدم يدك على المقود التحكم حسيت إنك بتميل حاول توزع وزنك عالدراجة وركز عالتوازن.